Rekomandohet të konsumoni peshkun brënda njëzet e katër orëve nga blerja, veçanërisht nëse është i brishtë si salmoni ose merluci. Nëse nuk planifikon ta gatuash menjëherë, më mirë ta ngrish.